Wen ruq ri, ri ri wooy ri kiryaa qchaq'aab' e <hesitation> are'la' ri, ri saq rwooch, la ichaaj. la xuqke ri ixiim taq kb'anik sub' qtij kiryaa qchoq'aab' i xuq kechikchi' li li li q'oor ab'er k'o q'oor ixim qb'an o k'o chikchi' la inkaparina kujcha'qe chee pu ryolb'al moos <hesitation> kiryaa qchoq'aab' nim kiryaa qchaq'aab' la mlob' a xuq kee re la' xuq woniit chuq k'aslimaal xtiq tiij jun mlob' ksaqrik, xtiqtiij jun mlob'xq'eq a mel xuq rii kiiryaa qchoq'aab' si qal xtiqtiij wooy naad o xaq leej chikchi' o xaq sub'chichi' xtiqtiij ay amaan qaqche chikchi' qchaq'aab' wa' taq xtiqtiij ru sub' xtiqtiij ruk'saq rwooch ruk' mlob' aa kiryaa rchoq'aab' ri ri' kiryaa qk'aslimaal sicha'kb'ixik ajwi', nim kb'i'xik ajwi' aa ke wu ajk'lob' ajwi' kum ya oor ki' kmik kun che ktiij a ktij ri mom ak'ri mom importaad kujcha'qe chee pur yoolb'al moos a kenk'i xaq kyo'qook inyeksyoon chkiij a kambie ke k'o ke wnaq li kch'ij ajwi, este.' Kjnob' ko'pnik rech cien kujchab'elo nim ke'q taq laj taat yoox chektij ichaaj, chek'tiij ri wnaq ri' ichaaj saq rwooch ktij la taq k'o rtyeemp och' ktij xuuq, ktij leej och' ktij ktij neri'la sqa' katz k'o jun chik la q'ooq' a kiryaa rk'aslimaal, kiryaa'lila'qk'aslimaal i ya ajwi' ke ajk'lob' mu ktij ch'ri'chik kwaat xtktij chke ajk'lob' ri' ajwi' kraaj chke ak'lob' chik ju nima e komiid chik xtktiij chik ajwi' no'j ri qe jnik'taq ri xk'oo pur are'k'ri' ri ktijiik. sicha'nim kk'aslimaal ri wnaq sicha' re li ichaajli saq rwooch njeelkla' ween chuq k'aslimaal, weenk'la xtyaa qchaq'aab' a si qaqchee xtiq tiij ixim jun q'iij kwaant k'chi' xkuj tzaaq k'chi' o si saqsikepli kimb'iij xaq sub' chik xti q'aatz naach qe chee xtiqyo'k riib' ri k'lochiij qe rtib'liil kwaat k'chi' xkuj tzaqiik k'chi' sicha' taq qyaa qe qtiij la sub' saq rwooch ruk'ichaaj ala kow qchaq'aab' ya jun q'iij chik ala ke jun qchaq'aab'ataq kuj chuknik.